Ny fomba nanaovana taratasy moa zany a izy io de azo avy amin'ny hazo, iny hazo iny zany a no potipotehana, de rehefa le izy le potipotika iny moa zany de alefa anaty milina, de iny milina iny rehefa avy eo no manambatambatra anazy mahazo ohatry ny taratasy.